هو انا مانامنش بالاشباح اما نجم نفهم علاش فما عباد تامن بالاشباح لعباد اللي تؤمن تنجم تكون خاطر شافت الافلام و موجدين فيهم الاشباح تنجم تكون عدات بتجربة شخصية اللي تخليها تؤمن فلاشباح و فما عباد ماتامنش على خاطر tout simplement مفما حتى ادلة علمية تثبت وجود الاشباح